<hesitation> Karaza zavaboary agnatine ranomasy, ao zany e karaza-trondro maro: ao gne dauphin na baleine na requin, gne trozo io da misy gne drakaky io misy agnaty rano avao koa izy io da gne lang- gne langosta, misy gne sokatry, da misy voay avao koa agnaty rano sasany.